لا نسيبنا من التحكمات والتحكم في عقول الآخرين والكلام دا، احنا ندي علاج لأي مرض دا دي تبقي عملنا اللي علينا وزياده يعني وكفايه دعوة مريض او دعوة وليه ساعة العصرية، <hesitation> أكيد علاح اي مرض وملهاش علاقه بالتحكن دا مفيش وجه مقارنه اصلا، تتحكم في عقول الآخرين ليه اشفي الناس لو تقدر تشفي وربنا يجعلك سبب وخلاص.